في يوم من الأيام في المسا، كان في رائد فضا هو مهمته إنه يراقب السما، فجأة شاف نجم يلمع بطريجة غريبة، قرر إنه يوجه مركبته الفضائية وكل ما يقترب أكتر يكتشف إن هادا النجم ما نجم عادي، لكن هادا كائن غريب بيطلع منه ضوء مو معروف.